Tena tsy misy problema aloha zany, tsy mi- tsy misy olana. Mety gny fitahiriza fitezàna biby antragno, ah ra ohatra ka vitanao avao gny miteza anazy fa zay manko gn'olana, misy tsy ho vita gny miteza anazy. Da zay gny ratsy.